Thangweyanji azungu akhafuna tayi kuti anthu apsipa ayenderere kutsogolo makumakulu? Iwo azungu akhakhondesa anthu kupfundza kuti ayende na mapfundziro makulumakulu kutsogolo na thangweranji? Na thangwera iwo akhagopa kuti pinango iye munthu svipa uyu angapfundza kakamwe, iye anatitengera mpando, anafuna kuti atenge dziko, iye anazindilira kuti dziko iyi njace natenepa anatitengera, anatithamangisa. Natenepa pisafunika kuti iye akhonde kuyenda kutsogolo na mapfundziro makulumakulu. Na thangwera iye khabe kudziwa dziko iyi njace. Ana ufulu , asafuna kukhala mwadidi m'dziko muno. Natenepa azungu penu atsamunda akhatikhondesa kuti ife tiyende na mapfundziro kutsogolo. Iwo akhacitisa kuti ife tipfundze mpaka kuyenda mapfundziro manayi okha basi. Mapfundziro anango akhatikhondesa kuti ife leka pfundze, mbatileke kupfundze kuti tiyende kutsogolo. Iwo akhatithamangisa tingafuna kuyenda kucita mapfundziro makulumakulu. Natenepa, pasalongwa kuti atsamunda akhadayipa moyo thangwera akhafuna tayi kuti iwo apfundzise anthu akafiri penu apsipa mapfundziro makulumakulu, thangwera angadazindikira kuti dziko iyi njawo na iwo asafunika kuti akhale ntendere.